عشان تقلل التوتر جرب تاخد نفس عميق وتهدي نفسك قبل لا تبدأ، وكمان تحضر المحتوى اللي تبي تقدمه من قبل، وتتمرن عليه مرة كثير، وممكن كمان تتخيل انه تتكلم مع اصحابك، وتركز على تواصل العيون، واستخدام كمان تمارين الاسترخاء والتأمل قبل لا تطلع، مرة حتفيدك، وفي الاخير لازم نتقبل ان كل واحد يمر بتوتر، فدا خليه يدافع لك، ما يكون عائق ابدا.